Naré cualquierdiz chi-chi nwua scueel, nugwel ratyiezia pus seis horas, pus nití za nina minimo rdutyiezyën pero bal rquieny pá nú tyiem áh, rquiny gatyiezën ocho horas, zïéti ni na zaní rníraba techi gun gan ibanyën, gyieelën legr, content', banyën techini chinuën cun zhí xtenën per ra ni ratyiez za nugwel tyop hor, chon hor zi, larabi nap'rabi pur gizárabi xcalrabi, tí <hesitation> este queity-queity gwuendi na itíëdyën bcal.